त्वचा का बहुत करीब और घुमावदार आकार मा नाखुनों थें काटण पर आप त्वचा थें घायल कर सकदिन। ये नाख़ून का भीतर भी दर्द बढ़ सकदु या फिर त्वचा पर चोट लगण का वजह सी खून भी ऐ सकदु। नाख़ून का कै भी नुकीला या खुरदुरा किनारा थें नेलफ़ाइल एम्री बोर्ड धीरे धीरे फ़ाइल करीक थें सामान्य रूप मा ल्हेक विथे काटे जै सकदु।